Ñse mmà ìwóñ ádé áfófób, ñtak ánṣéhé ñwòñ áfófób ádé késé étùák ányè k’eyóñ ányé gwó mmón ùkód ébén mkpó échid ké áyóñ ádè ányégwò áléñó dé, ámámá ñsíkítùák álíká kééé ákóñó ányé ké áyóñ adé ábén álí àmí mbén ányé ñtóñ ké àkàmbá, ábáñ ákpó, mmá ióñ ké ekàmbá ábáñ ákpò, ámí ñká ñkédeb sugar ñníní sín, mmasin amí ñsín mkpáétò, étitim mkpáétò étìm étìm étìm étìm étìm ésin ányé ánádé, anádé kùfañ ùùá ked, áfòbén ñjén ányé álóñ kéééé mkpó kééé ésío álòd k’íkáñ ábárá íkàñ, átém ányé gwó, amá gwò áfòbó áfófób ádé. Ñtáhá ánséké má íwóñ ándédé ádé ké áfofób ádé, ámí mmò ñtém íkpóñ and ifófób ándédé áyáném íyiéhé mfáná k’idém ágwò.